Ma sai nen, mi l'ai nen idea, ma pensu che a viagiu pi, a viagiu pi ades che 'na volta, 'na volta forsi a së stazìa ën pochetin pi a ca cun la famìa, ades magari ël travai a i porta anche a giré ën po d'pi ën macchina, ën pullman o cun auti mezzi dë trasporto, dipend, dipende sempre da la persun-a